مشروبي المفظل هو التي بالنعناع، شاي بالنعناع <hesitation> يتم تحضيره باش نغليو الماء في غلاية، وبعد <hesitation> نرميو الوراق متاع التي في <hesitation> كاس ولا حاجة، بعديكا نزيدو النعناع الطازج وشوية السكر معنتها حسب إنتي إيش تحب السكر ونحطوه ينقع دقيقة ولا دقيقتين، بعديكا نصفيه التي ونزيدو عليه شوية ورق نعناع وهكا.